Antegny maloha efa miomagna aratsaigny arabatagna arapagnahy hiatrika raha mafy satria raha tendrombohitra ady mafy mila vatagna matanjaka vao tonga atampony ari mila magnano ampy sakafo tsara